pantii pantii gugurdaat jira ta boliat jira iyoo ta bisaanin daaketeent jira, ta akumkanat shoobumaaf kayeten jira, dumii panti sadeen suniiei. tabolian daaten akuishia nidaasaati kabdi, tuninen ta lafiraan mareent jira iyoo ta gola bisaanfa daaketen suunt jirai